Pos velaí es lo que mos aconteci cona lengua estremeña. La huerça la genti en Estremaúra á perdíu la memoria, la concencia dela su propia lengua, i se piensan que lo qu'ellus palran es liquiamenti un castillanu catetu i con marrus. Pos essu velaí es la diglosia, a huerça de reprimil una lengua, los sus palrantis pierdin la su lengua i la su dentidá, porque lo que más marca la dentidá dun puebru es el hilu tramissol, la lengua.